Ën prinsippi la libertà dë parola a dëvrìa pa avei d'limiti, però venta cerché sempre dë rispeté anche i auti e cuindi a s'dis che la mia libertà a finis ëndua a cumincia cula di auti, cuindi duvuma cerché tüti d'esprimise sense fe dan, danegé le persun-e diverse da nui